<hesitation> Raha za manokagna zao vorondolo no biby fantako fa mety magnagna toetra mitoka-monina satria <hesitation> zareo a le hoe samy magnagny akanikaniny igny a de nefany a izy koa ma androandro alina vao mivoaka de samy mandeha amy minga any avy akeo fa sy de miaraka be zany.